Mbarooga ladde nga sarkataako banndiraaɓe maanga, e ɗum heɓa Zakiiru kocceeje, ɗum heɓa Hippopotamus, e ɗum heɓuuɗɗi fu, ɗi sarkataako sakiraaji maaji, to ɗi tawa fu a tawaidi kanji tan, e ɗi nde iti.